जू हमा देश ची भारत वेमा लगभग तेरा सौ से ज़्यादा पक्षी की प्रजाति पाये ज़ान्दी येमा अलग अलग प्रकारा निवासी प्रवासी और स्थानीय पक्षी शामिल छीन भारत आ विविद जलवायु और भूगोला करण यख बीजां प्रकारा पक्षी पाये जांदा।